कुछ विद्युत उपकरण जा प्रकार है। रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव, ओवन, टेस्टर, इंडक्शन चुल्हा, इलेक्ट्रॉनिक केतली, कुकर हुड, चिमनी, कॉफी मेकर, राइस कुकर। डिशवॉशर, हैंड ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, पंखा, हीटर, वॉटर हीटर, एयर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन।। रुमिडिफायर, डिमुडिफायर, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर, डीवीडी, गेमिंग कंसोल, प्रोजेक्टर, सेट-अप बॉक्स, टेलीफोन। मोबाइल फोन, इंटरनेट, राउटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन, हेयर ड्रायर, ट्रिमर, इलेक्ट्रॉनिक टूथ ब्रश, स्टीमर, बल्ब। ट्यूबलाइट, एलईडी लाइट, टेबल लैंप, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट, वॉटर पंप, सीसीटीवी कैमरा, स्टबलाईजर, इनवर्टर, यूपीएस, सोलर पैनल। इलेक्ट्रॉनिक बेल आदि विद्युत उपकरण होत है।